<hesitation> من ويحد يتعلم لغة جديدي لازم يتعرض للغة يعني يسمع اللغة كثيغ مثلا من افلام او من التلفزيون او من الانترنت <hesitation> اذا يغيد يمارس هاي اللغة لازم يحاول يحكي مع اجانب يعني او متحدثين من اللغة الاصليين ويتفاعل معاهم حتى لو بالانترنت او بالواقع